Gapéñé néni ucaméén gapéñé wali; néni akoña, aw bu garusulo inja ufaak, nutaas fukohi jaraak fuséét kinding uŋa gapéñé gagu nak uya do wali nuraaw; éni amañéén nukané, néni utaas fukoyi jaraam fuséét nuŋa gapéñé gagu nak do fukoyi nuraaw. Oli babé mé inja ukaan mémé nupéñé waal.